Takdir mane <hesitation> demena nyawa jo temo nako takdir mane ka ngomi de tuhan ma urusan lo duru nyawa faramoi jo temo bahwa takdir mane takdir manena tergantung ngomi ma perbuatan lo tuhan jo kia uwa tuhan jo iko campur uwa manusia ma takdir mane tapi nyawa juga faramoi jo temo bahwa takdir mane manusia de tuhan manga urusan manusia de tuhan jo kerjasama bahwa takdir mane bahwa takdir mane manusia yang jo jalankan dan tuhan yang menentukan.